في عطلات نهاية الأسبوع، نحب نخرج مع الأصدقاء ونستمتع بالطبيعة. نحب نكتشف أماكن جديدة، أو نستمتع بوقت هادئ في المنزل مع كتاب أو فيلم. زادة، نحب نعمل شوية نشاطات رياضية أو نطبخ مع العائلة. هالوقت يساعدني على الاسترخاء وتجديد النشاط.